Kap dijyë ada oy tecnologia wa'atëp mëm nëk mëjukyatëp yë porque tyam nak myakapxëp tyam tyjayë min myëch mensaje tyjatë mebëp porque tyam nak tijatyë në'awanëp wi'inku i'ixë wi'inkubatëp kap dij da du oy mjukyatëp.